Ël pitarus, l'acuila, ël culumb <hesitation> la cicogna e pöi d'autri d'autri üzei i sai pa përché n'a veiu tanti ch'a volu però sai pa di i nom